منزل أحلامى أتمنى يكون <hesitation> بسيط مرتب لكنه ملئ بالراحة والدفء، أحب أنه يكون في منطقة هادئة <hesitation> ربما من الجبال أو على أطراف المدينة بحيث أستمتع بالطبيعة والمساحات المفتوحة، أحب البيت يكون مع نوافذ مفتوحة كبيرة تدخل الضوء وتصميمه يكون حديث وأنيق.